Sutning bir nechta turlari mavjud, eng keng tarqalganlari toza sut, past yog'li sut, yarim yog'siz sut va soya suti. Toza sut hayvonlardan to'g'ridan-to'g'ri olinadi va yog' miqdori uch u besh foiz atrofida bo'ladi.